Qhatuqa llaqtaypi hunt'a llipin muyuq llaqtakunamanta hamunku, qhatukuqpis rantikuqpis. Tukuy niray mikhunakunata qhatunku, hankutapis chayasqatapis. Ashwanqa uwiha paqucha aychawan hinaspa papa, ch'uñu, kinuwa, illakuwan ima mikhunakuna kan. Kayqa qhatu p'unchayqa hawa niray chhiqaqpi kakun, chaykama purinayku, astawanqa chawpi llaqtapi tiyaqkuna. Kay hina qhatukuyqa yaqa suqta watañan kashan, imaraykuchus Victor Huallpa umalliqniykun kamarichikurqan. Ñawpaqqa lasallapi kakuq.

Nuqaqa kunan huq waynata yachachishani wasinpi, chaymantataq kumputaturaypi yachapakunipis llank'anipis.

Aylluypaq p'achankunaqa munay pullirayuq, muntirayuq, chamarayuq hinallataq warak'ayuq. Qhariqtapis kasqallanmi, ichaqa warayuqmi paykunaqta.

Qhichwapi sutikunata riqsini: Ch'aska, Amaru, T'ika, Inti, Urpi, Killa, Ayni, Kukuli.

Llaqtaypiqa ukhu ayllukunapi Rundawan allichanku sasachakuykunataqa, llaqta ukhupitaq Kumisariyapi utaq Timunapipis allichanku. Nishu atipakuq kan hina, Huskatuman rinku.

"Manan ashwan yachanichu chaykuna qhawayta. Hatunmamaymi niwan: ""kay pachanchis nishuta tiqrakushan millayta, manan yachakunchu imapis"", nispa."

Qhichwa rimaytaqa yacharqani hatunmamaypaq wasinpi, ayllunman purispay.

Phishqa qhipa watakunapiqa yachapakusharqani Hatun Yachaywasipi, ichaqa chayllamanmi Pandimiya nisqa hamurqan suyunchisman. Chaymi sasachakuykunata apamurqan.

Mamaytaqa wasiq ruwayninkunapi yanapaq kani; taytaymantaq ch'uklla ayllunpi imaymana ruwaykunapi, ashwanta waka uwiha michiypi, chaqra ruwaypi hinallataq waka ch'awaypi.

Ashwanta mana munanichu kasiyusata, thiqtikunata, mishk'ikunata. Hinaspapis hawa suyukunamanta wakin mikhunankunata mana munanichu, imaraykuchus tukuy niray uywakunata mikhunku, chayrayku.

Hatun aylluypi manan nishu yanapakuy kanchu, imaraykuchus ch'iqisqa kayku chayrayku. Sapankapis waq laru llaqtakunapi tiyanku.

Uywa uywaqkunamantaqa taytayta hatunmamaytapis rikuni, paykunan manan kusisqachu tiyanku, usqhaylla maytapis rishanku, manañan nuqaykuwan kankuchu. Chaymi huq chikan k'iriyachin sunquyta, ichaqa chhaynapunin tiyayninku hinaqa riqsikullanin, yuyaymananin.

Huq, ishkay, kinsa, tawa, phishqa, suqta, qanchis, pusaq, isqun, chunka.

Papa mikhuq nishu kani nuqaqa. Ñañaypaq llaqtanta yuyachillawantaqmi. Paypaq Uqupata nisqa sutiyuq ayllun, chaypin ashwanta papallata tarpunku, mikhunkupis. Hinaspa llaqtaypipis aylluypipis kallantaqmi, ichaqa mana nishuchu, Soledad ñañaypaq hina. Sumaqllañan papaqa, imallayuqpis waykullanmi.

Uywa uywaqkunamantaqa taytayta hatunmamaytawan riqsini. Paykunaqa wakata uhatawan michinku, chayraykun imaynatachus uywanku chayta riqsini. Ashwantapis chaymanta Uqupata ñañaypaq quwi ayllun uywasqanta rikuni. Sumaqta uywanku.

Llimphikunamantaqa riqsini q'illuta, pukata, anqasta, q'umirta, ch'umpita, yuraqta, yanata hinaspa ch'iqchitawan.

Qhillita wasiymanta hurquyta munasaq, k'uchunmanta k'uchu; ashwan nishu wayra kashan, chaymi qhilli pampapi nishu ashkha kashan.

Ñawpaqqa manan nuqa runasimiyta riqsiqchu kani; kunanmi riqsikullanin imaraykuchus umaypi millay riqch'aykuna tiqrarqun, chayrayku. Kunanmi qhishwa simiyta riqch'achiyta munani, astawanqa hatunmamayrayku. Paymi nishu sumaq warmi, pipis uyarinchu, qatipanchu nitaq yanapankuchu. Paymi warmita tumpayta riqch'achiyta munan, ayllukunatapis huñuyta munan, llaqtantapis yuyaymananankuta munan, ichaqa sapallan manan atinchu. Chay ñawraypi yanapayta munani, imaynanmantapis hamuq watakunapi chayta ruwasaq.

Ashwan mikhuna munakusqaykunaqa kashan lawa, tukuy niray q'umir mikhunakuna lawapipis ch'akipipis, hinaspa aylluymanta kisu, rikisun, yukurkunapis.

Hatarispalla puñunayta qatani, unuta uhani chaymanta puriyta qallarini; mayninpiqa tusuyta munani. Kutisaq chuna chay ruwayman.

Ay! Taytay! Sunquymi nanan imaraykuchus mana taytaypis hatunmamaypis riqsirisqachu tarikun llank'aynin, chayrayku. Manan tumpayta pipis allinta qhawarinchu chaqra ruwaq runakunata. Qhatukunku hina pisiyachiyta munanku qullqi waliqninta. Ichaqa nuqapis mana rikuq kayman hina, manan riparaymanchu walurninta.

"Killataqa killaywan ashwanta yuyaymanani, imaraykuchus mamitaymi niq kawan: ""killawan kushka nanayniyki, killaykipis purin"" nispa. ""Paymi mamanchis"", nispa niq kawan. Hinaspapis willakuymanta rimawarqan, intimantawan killamantawan karqan, ichaqa qunqarquni chuna."

Tapukuykuna kan hina, pichus Hatun Yachay Wasiman waykunña, payta tapukuyman; hinaspapis intirnitpi mashkhallaymantaqmi. Kunan watakunapiqa asisurayta yachachiqniykunatapis tapukullaymantaqmi.

Sunqunkuta takyachini, chayllapi chuna. Nuqa sumaqmanta tiqrachini willakuykunata, mayqinchus mayt'ukunaq willakusqanta, chayta. Ari, nuqa qhipa watakunapi anchata chay willakuykunamanta ñawirirqani, chayrayku.

Waskit nisqa kastilla simipi nikun, chay puqllayta sinchita munani, imaraykuchus turaywan puqllaq kani hinaspapis kulihuypi wakin yachaqmasiykunawan. Kanastaman nishuta qumputa chanqayta munaq kani.

Taytamamaywan ashwantaqa kawsaymanta rimayku, imaraykuchus tukuy riqch'aq k'irikuna kashan nuqaykupi, chayrayku. Hinaspa nuqaqta turaymantawanpis puririykunamanta parlallaykutaqmi.

Sapa p'unchay hatarispa puñunayta qatani, unuta uhani chaymanta yachapakuni imatapis, qhipamantaqa wayk'uyman haykuni. Mayninpiqa tusuni ima. Wuspi purini hinataq ñawirini. Kusikuni chayta ruwani hina, chayllapiñan mayninpi aypawan pacha. Tutayaykuytataq, llank'anaykunata ruwani, hinaspa waq simi yachapakusqayta qatipani, chaymanta wasichaypi kiruytapis uyaytapis maqllini. Chaykunatan.

Yachay wasipi tiyasqayta tumpayta mana yuyanichu. Ichaqa chakiy p'akikusqayta yuyashani. P'akikuq kani hinaspa Hampina wasiman qhipantin p'unchayraq apaq kawanku. Waqaq kani tuta paqariytan. Asinapaqmi huq chakillayuq puriq kani hahaha Ay! Chaypin yachaqmasiykuna yachachiqniypiwan wasiyman hamuq kanku. Yachay wasiypi llahistapis qarichakunawanpis warmichakunawanpis puqllaq kani. Chaytawan.

Taytamamayqa kay watakunapiqa machuyarushanku hinaspapis yuyaymanakushanku kawsayninkumanta. Kusisqa kani chaymanta, paykuna manañan nishu llakiypi kankuchu.

Aylluypi llapallanku rimanku, ichaqa mana sapa kutichu, imaraykuchus tukuy niray wasi llank'anakunaman purinku, chayrayku. Chaykunapiyá astawanqa mana parlankuchu; ichaqa nuqallaykuqa parlaykun.

Intiqa sumaq q'uñillaña; chhiri kan hinaqa uqllawan allinta, mayhinachus hatunmamaypis kanman hina. Ichaqa paymi llapan tiqsi muyunchista yanapan, q'uñichin, wiñachinpis.

Runa sutikunaqa kashan: Nuqa, qan, pay, nuqayku, nuqanchis, paykuna.

Kusisqa runallan kani, ch'in purikuq utaq kusisqa purikuq. Mayninpiqa manan yachawaqchu. Ichaqa phiñakuni millayta mayratuqa. Tumpay phiñakuq kani, chaymi runamasiykunawan mana munayta tiyachiwanchu. Allinman chayta kutichiyta munani.

"Turaypaq willakuynin sunquyman chayarqun. Paymi niwan: ""nuqaqa ashwan allinkaq llapan llank'aqkunamanta kashani"", nispa. Imaraykuchus misiru nisqamanta llank'ashan hatun mikhuna wasipi, haqay Punu llaqtapi. Kusikuni payrayku."

Paqarisqay p'unchaytaqa rantikuni ima munasqayta, mikhunipis hinaspa purini maytapis. Aylluywan kaspataq mikhunata sumaqllataña ruwayku, hinaspapis lumata puriyku.

Hatun Yachay Wasikunapi purishasaq yachachiq masiykunawan llank'aspa qhichwarayku, hinaspa hatunmamaypaq sasachayninkunata yanapaspapis kaymanmi. Yachachiq kaspa ashwanta runasimiyta riqch'arichisaq imaynanpipis, maypipis.

Piruw llaqtamantaqa chikanta riqsini: Huamanga, Andahuaylas hinallataq Desaguadero llaqtakunata. Chaymanta ashwan allinta riqsini: Punu llaqtayta, Qusquta, hinallataq Limata Arikipatawan.